Toh fundi wo a hinfaano a ga baa gumo zama fundi wo baa d'a naŋkaŋ i ga fooru nda. Zama baikulu kaŋ na fundi ka, i ga hayo te day no kane i ma misali te amma manci i ga hin ka bana no. Zama a sinda baŋkaŋ ga hin ka fundi bana, ba bor da manci bora kaŋ na daŋ boray ga mayno ka to naŋkaŋ bora ga hin ka ne ɲga ma fundi ka, maye ka ne ma hin ka bana haŋkaŋ ni ga no a si te me. Zama ni tabbat ka bay fundi wo kaa yaŋ manci foori no, fundo din a hinfaano i boobo no. Zama baŋkaŋ ga a go ɲga kaci hayo, ba baani no da kwama ni se fundi ga day ni bay day kaŋ ɲga wo a zabu dayno fundi ɲga ka ci haikulu. Da i nin yanaa, ni si shikenan nin wo ni sinda ma ne haikulu idunya fondo ra. Bor yaŋ no ni ga ma mane way i ma zinga nday, i ma ne i ma bora bana wala mo ma bor wi ma ne i ma ni no, i ma ni bana a nooru ka ne way i nin no a nooru ka ne i na ni bana fundi nooru. Fundi a sinda baŋkaŋ ga hin ka bor bana fundi nooru. Ba irkoy kaŋ na bora te a man ne i ma bora wi i ma bora bana maga se. Iyaaka day ɲgay wo i go ga te dayno, ka'ka ɲgay boŋ ga. Amma ay man di baŋkaŋ ga hin ka bor bana fundi nooru ka ne fundi i ma ka ma ne i ma ni bana.